لأ أبداً مانى جيدة بالسباحة على الإطلاق ، ما قد أتعلم من وأنا صغيرة السباحة وما يستهوينى نزول الموية أصلاً ، ما أحب إنى أروح البحر وأنزل الموية ، أنا أفضل إنى أظل جالسة على الرمل أتفرج على البحر وهكذا ، لكن انزل ومادرى شو أعتقد إنى راح أغرق لو إجت فعلاً عاصفة بحرية ، ما راح أظل فوق المويه.